Karazana lasy fantako alongany a misy roy akeo: misy a lasy le atosika tagnana regny de manapaka kakazo bitibitika, de misy ndreka lasy le mandeha courant regny le manapaka kakazo agnona be kara bois de rose, palissandre.